Ikavi yaikutu <noise> vaera clavo tuisvaa, misivae, ivirare, jare ikavivi <noise> jare ikavivi ñamoata vaera o yaekivaera tornillo ikavivi <hesitation> yamongue vaera <hesitation> clavoreta iviragui